Jue ëch dun nëmëm xëjk porque yë xëjk nëyojwi'isëp në ko'o kyëy, manytë dun ka'an bëdakëp, në ko'o ka'an pëdakëp manytë dun kanyëp.